هذه السيارة ممتازة، اقتصادية في البنزين، وبها ميزات أمان حديثة مصممة للراحة في السفر البعيد، تقدر تجربها بنفسك وتشوف الأداء الممتاز، ولو مهتم، ممكن نناقش طرق الدفع المريحة.